نایجیریا د افریقا تر ټولو لوی نفت تولیدونکی هېواد دی، او د دې نفتو سرچینې په نولس سوه اویاومو کلونو کې د اقتصادي پرمختګ لپاره کلیدي ونډه درلوده، خو د نفتو د عایداتو سره سره، نایجیریا د فساد، بیوزلۍ او بې ثباتۍ سره مخ شو د دې هېواد د نفتو سرچینو پراختیا نایجیریا ته د پام وړ پیسې راوړې دي.